Nda xrama nchitse junthacha jna yugua la thaxin xa manchitse para bachre jma nchise nchitse tha xrao'a ndajna jma nchitse ko kjune nchi cha runthe ntho guchi' ya ne jna uyela ntha ne'a jma jma jma ngo ngigu susu jma la tha unexa jma la ko xrexin nchi ndaxra indi ko thi thu jma la chajma la nthethichuna sechaa jma tja ntha thu se tujndi la tha ntha the tjo thi tsi nda thixin na tsuthe tha ndasang'e sang'e nchi thi thosusu xin tha sang'e tujndi sang'e junegua nge thanda tha xruthin gi e thanduse'e sang'e jma thanda para ntha thosusu jmala thaxruthe xi jma jina jina xru thi xi jma thanda thanda nexi.